min nune, chiwiti tok- ker khanye cho, nune a chiyamen kwama yinew ko kango win bi winerine ko yob ri dichi tim di min to nune nuwa ti <noise> ka o mimi, suwabo tai, kichi ka chekko, miki cha nuwayeh no kag kwama kowin mkang kwaama ko ko koyob ri miti suyi amma no chin nuwanin di, ta na wunyeu man yoten mi nako in yilaken, kin tok kermirow miki kebo ker kiyaner kero ken min swiyi nayi tokka gi kage che, kebo bukkanbga kebo kwalkangag a dore more che, dike min doti chinene diker limer, diker yim luweh, miki nuneh an chiya ri min suti na yi kageso diki nin tang so wi shi yilau ti, cho negen tomage, chin yilagen yachi negen toma geh chin yilau ri, bo chi fiyayeh bo chi fiyah re miki nune ki nui ka, chin yimom yeh ka kichinuwa chi yom yebo, mun yom yeba o mun yom yeba o lana wunyeu min yiwoyo yo min yiwo yoh chin yimom choka, chi yombo chi nur dentoti, to mor wo yor a bwer yi min sur so ti mama kwabkakg ti kwak kage kege cho, yeah nune toh mur nere she diki yeah. buri nashi fweri na chi yi yeh, koyilau bidiwoyoh bidi yineu yo, yilau bidi yiniro shiro bou yi ye yin kiyeh kero ri, bwer leh che do chotiyeh wi laki nini bwaileh che mani chiyer ki chi yi kage yii, yo kage yo yo kage yo, min yo ka, rigi og, nam nuneh naka ki nashobo, biyam nandorer cheroka biyabo nan dorer, lana yori. dormuwer, kebo njo chi matiye, kebo don don nyo cochi matiye, nune a nuwa yeh, di chi shiyah chi nuwa ye, di yin ter dokankako, yin teri limiyo di yi yim kage cho, yiki dokagi yi yim kage cho, yiki dokagi, nibo kwab wiyak wiyak chor chinen yi, ki nu cha chiyari cha nayere di chonmam tu, nu ne cha chiyari cha bwang ten yeh di chonmam tu, nu ne cha chiyari cha maniyo di chonmam tu, me dike min yomi fiyeh chi wiyeu chowo yoh. no chiya mwer ki chi swur nenti ri mani chiya kage yi, chiko mi terow kage chew bwang mententi bow ri mani min fiya yii wi kamo, nan bow ri mami fiyah yi wi. konibo gwam chiya kage moh, kuma dike min toh fiyeh shi wi man kitwabi, kango kwami limaman yah tiki, managen ti mana chiya dike. man ki swuti bwer makokaricheti. chakklang bitineti yorikabo, min toh miki no yori tunaniyew kage ner yore fuwo chew an bow win kage miri na yi fwer kagi na toh ni dike wo yah yi ya matieu, diki mor chefa chin tum yeh ki nerow fuwor shin man ki dike kage kabum chem no sum mor ri, noman chiyamdi nam cho so dike daten mor nere mi.

choki oh san naye <noise> chi na yebo bo na so bwang men tenmin wiki diker kageg, chonayebo nashi bwang menten min we ki kemer, chonayebo nashi bwang menten min we kidiker yimer, chonayebo nashi bwang menten min wiki luweh, no mi chiyari yinyikogi yin bwagan dor, miki yoka so ki oh, miki no yori nirmiro nirmiro limi lumamani, nuneh miki do yiwo dama yah bwankantina, wunyew nomun bwanchikori chiwichikori woro a chiya kage keche, yokachiki oh mintoh minbur kang no yori min chiyah man nanen, mati kuti nermwerowi miki nor fiyeh mulanka, non takumdi begen loh ri man namnen, min swanenbo mam mabwen dike woroti manene kwanduweh tiye, chi yayayeh min toh dike mun mamentiyeu man tam nen for ner mir, man bibwer ner man nane nabi yiyim, nabi bohbibai nabi yoh dumgen, nashi kwaniri nasi toh, min nune chiyah yoka ki oh chikioh chin chiyayoh, mindoran natibotiri, chiyinunericha kagdener chiki oh macha kang ner ti amma, dike mi yimi damayehkage chew na wunyoh no mun do diker tiri nero bwar lima mani, min toh nuneh akuti nerowi akkan de ner. chi kutinerowi chi kang bo ner do tage ri chiki toi, dike lomlomew chiki toi maniri chin yimom wiri chin yimom, chi swer yebo don mikinerso kemer chi swer yea bo don dige kage che chiswer ye ki nero win, cho dike lomen limner mino lamiki man naso. mu bwaguyebo yeh min chike mun bwagu yebo na nuwa luma, muki non tom di nabi sokage mur non dotageri nabi nuwa kage mur, yori mur naweye wuro, yori mun nawiye bayike ti yoh wariyeh yorimun nawiye wo mwer bi men ner tiyeh. yori mun nawiyeh wo mwer tar men luwe tiye mani ma dob nenti, bayi wari kwamde dor mwero, dike mun ma mentiyeu na ken mun mabo dike bwera bwera, yambo mun yaweh yambo ke noyori man nanen kang, min niwuro ma bwang ten nenti, min niwuro ba nur kiyeh ker kage mur, min niwuro, swere tai man nanen, dike chimani naweh ka so min tok kero tina wunyeh.